واخذو هذا المفتاح وغاحو على كنز قديم محد يطيق يفتحو واستخدمو هذا المفتاح حتى يفتحون الكنز ومن فتحونو غشعو بينو ذهب كثيغ واخذو اخذو هذا الذهب الهم وصاغو زنيكيل طبعاً بعد ما كلنو فقراء وفقاغا كثيغ